وي انا فريمون مليح في الزراعة تاع الحدائق ديجا زارع من قبل حديقة تاعنا تاع دار و خادمها و عندي نباتات و عندي ورود و عندي قاع هاد صوالح